<hesitation> Hay oh leroa! <hesitation> hitanao i fotoanantsika androany antsika andeha hikaly any iny, za leroa tena tsy afaka am'raha iny e, <hesitation> bakeo kibonahy ato tsy normaly hitanao karaha mangetotra zany foana za ohatry ny mararirary kibo zany za am'raha ty fa <hesitation> am'manaraka ndraiky leroa antsika mifanao fotoana tsara antsika am'za normaly am'za salama tsara bakeo tsika mikaly, tena ialana tsiny leroa ialana tsiny leroa manafo fa fomba fiainana karaha zany e, eoa.